Demak rust rus <hesitation> madaniyati haqida gap ketadigan bo'lsa, <hesitation> ular asosan o'zlarning adabiyoti balet san'ati, <hesitation> rasm chizish va klassik musiqa san'ati bilan ajralib turilishadi <hesitation> va ularda ham diniy erkinligi bor lekin asosiy qismi Xristian diniga e'tiqod qilishadi, Bundan tashqari ularning bayramlari bor. <hesitation> Kristmas deya nomlangan bayrami butun dunyo bayramiga aylanb ketgan desayam bo’ladi.